Ri ak' <hesitation> kilmaj ke ri wu kxo'jwil kum ri rxojwil ak' kelpoon ki'rumumik ke ri ak' ki petik chu rka'yxik ri kxo'jwil, si aparte chin jun wnaq chik xtka'yij qa ke ak'ki'tarb'ook chkiij, si cha' kilmaj ke'ak' ri kxo'jwil kum are re ri rxo'jwil ki rya'qaj rwoy are re ri rxo'jwil, kb'in kuk', kyolneri'kuk', ya ktaa ke ak' ri rchamb'al ri rxo'jwil si cha' kchamnik ri rxo'jwil ak' krumumik ri ak' xt'ek xtarb'ook chrij chu rka'yxik ri kwoy, si nkere'rxojwil ak' xki'chamnik qa re ak'k eek.